<noise> Mebɛpɛ dɛ mɛtsena kurow kɛse m' ɔnam dɛ hɔ na ndzɛmba biara nyimpa hia biara wɔ. Kurow kɛse mu ne tsena ye papaapa ɔnam dɛ adze biara a ihia n' eto wo nsa ara a wo nsa bɛka. Kurow nkakramba n' no mu tsena yɛ yaw ɔnam dɛ wonnyi ndzɛmba pii wɔ hɔ a ɔboa nyimpa n'asetsena m' ma ne dwumadzi so kɔ do dwudwuudwu.